أجوم بتقشير الفاكهة، وبعدها أفرمها لقطع صغيرة <hesitation> حبتين مثلا من الكيوي، حبة من البرتقال، حبة من الموز، وحبة من التفاح، وأحضر عصير المانجا، أخلط وياه علبة من القشطة، وأظيف له عصير الليمون، <hesitation> وأزين الطبق بشوية من المكسرات، والعسل والشوكولاتة.